Piimi um jah mitmõsugutsit. Lisas lehmäpiimäle um kitsõpiim ja esiki lambapiim, ma tiiä, juusto tetäs tuust, olõ-õi hää. Ja sis ummaq määntsegiq sääntseq kasvopiimäq: kaarapiim ja mandlipiim ja, kuiki noh tõistsugudsõq, ku lehmäpiim, tävveste tõõsõ maigugaq.